<hesitation> vureka wa khuteshia nende khutekha, esie ndetha ndavakho eruanyi nindula mombasa. Luandachererano, nendola mbu ndulire khuva, khunyola mundu wimenya inaye. <hesitation> ndathia khumukhana wefu wundi ali matawa wenonda, eno khulanganga mbu wanjira. Niwali wanjira wanje, niwakhavira ewemenyanga inaye isaino <hesitation> nikhuthia khumanyana, khumala thinyanga kidogo naye nerumayo vakofu, wuli papa nende musiani wavu, nathia nzairakho shiali inashio. Eyo n iprocess yendekhonyera khulondekhana mbu ephindu fya khuthithangasa ngwalandola fwekhorekha mbu olola mundu novukhule phimalanga phiva ephitinyu. Lakini niwikhonyera khale vandu va khale vekhonyeranga mundu mbu wanjira, wanjira yalithingi muluswakhiri valanganga mbu mshenga. khonyeranga wanjira, nakhuvera mbu mukhana uno n mlai, yakhakhulirano nendolanga mbu mwikhowo. Nuchirire nomunyola, numanyire mima chie numanyire ritala riavu ngalua vamenyanga <hesitation> novurire munjira ngeyo yaukhane ngalua munyala saa khurula ano ngandolanga vana vaisaino nivhakhola aundi muthire mivao nga chia mupira, tsimbiro <hesitation> niwakanasa nende mundu, nomukhukula mwanza khumenya, mtaa mtiti onyola vandu vano vakhanza valuana liye liamenya munthu siliwethanga taa. Avandu vano aumakhowo <hesitation> waliimberi wavu, okhunganishia <hesitation> khuchira vamanye ulia avole mima chia uno, nekhandi uno yesi amanye mima chiaye tawe. Phalithingi uolola wavukhula mundu wamenya inaye <noise> mbe litala elio nilili nende mima milai handi mukhana yesi amanye worulangq nemima milai, lano muvhukulana wanjirayo niwalakhola ikasi yosi nilulao lano khuvukulana mwanza khumenya. Khale <hesitation> miaka thiefu khwalithingi mbu oula wavukhula mukhana mba <hesitation> nomba wateshia mukhasi paka vevusi vae vamanye vairiruekho shiavalia. Ofuchirire mbulano mukhana yethanga, vavolanga vetha ukhuvashira, vethe vakhuvashire. Vakho khwalithinji mbulano famili thiviri thino thimarire khufukiriaania mbulano <hesitation> valuthi musiani mulai khandi wavu mukhana valuthi ni mulai lano mululao mwanza khumenya ephindu phirera ephimenyo phingi khwanza khunyasia nolola avandu vano verabana mundu avukulanga kata shamanya mwima kwomundu taa narulao vavukulana saa khulondokhana nde valuthane, ovukondo nde shina aundi mukhana uno aphualanga vilai musiani yesi afualanga vulai nomba musiani ari na mapesa nalonda nalonda mumapesa, vinyala khula avundu undi ni mapesa ako ketha kawa lano onyola vandu vano vakhanza valuana shina, mukhana uno shiyatekha mbu ateshanga athia khuva neinzu tawe yatekhanga khulondokhana mbu uno ari na mapesa naye uno yalola vulai vwa mukhana uno rikondi rilai afualanga vulai lano nalonda saa phindu epho, emima sivari nivamanyane taa nano vola munnzu vakhatukha vakhevula mwana mulala nomba vaviri onyola lano riye riakhachaka munnzu erilawa tawe kho eshe nyala khukhonya avava va vulano. <hesitation> mbu khandi rero sinya khuteshia taa norikho nomwikho muvoree akhukhavire omukhana mulai, mukhana wesi nori nde mwikho muvoree akhukhavire musiani mulai phindu rero phietha mbu phiamutandao ngorue mululuya khunyala khulanga khurie onyola vandu vanyolanire khufacebook vavukulane ndalolakho uundi khonyola alomalome nomukhana khufacebook vatukha mbu vathia khukutana vanyola mundu uria nomushere wamakana kachira musiani uno shichira isimu ngiluokhupanga nori injerekha omwandai eeii nde eeii nuria athia khurenga mundu walomalomanga naye kata shava mundu wavanyala khumenya naye tawe <laughs> lano phiabida musiani uno ayepe mukhana oyo yakhava wakona niphitonga phirio kho vindu ngepho shindu mbu wanjira, wanjira yarithingi muluswakhiri valanga mbu mushenga, mushenga ni mundu ukhukhavira mundu mulai winyala khumenya naye kho avana va vulano shenyala khuvakhonya mbu vwitha vurio saa vuene vwarithingio khurula khare lakini omundu wothia khumenya naye nitofauti nende ovwitha mundu wothia khumenya naye kenya omanye mima kiaye ngala mulamenya alafu muve avandu vakhuvumiliana omanyire makhuwa mangi kethanga mwakhanza khumenya munnzu kandi kavethangao kevisanga sonyala khumanya mima kia mundu oyo kiosi taa lakini kario kandi kamalanga kekisa ketha khumanyikha mwakhanza khumenya alala. Omundu uno afwanangarie. Khulano waanza khumanya mima chia musiani waanza mukhana uno. Lakini baada ya ephindu efyo khururila, kenya mfumiliane sa, mwamala kuamua mbu khumenya. Ndola sa thisaa thindi thiarusi, mundu akhola arusi vamala miosi chiviri nonyola valekhana. Khulekhana khuno ewe wekhonyera gharama thiao. Mukhana yaparanga mundu uno n mlai, khane yateshia sa lisimba <laughs> kho kwa ivo, esie <hesitation> khuvakhonya avarakaa va khulano, <noise> nuwenya khutekha temakho khulenga mbwo thithanga eyo nindai, nawe niwenye khuteshia temakho khumanya mbu litala lia khuthithanga omo nelikololofu vandu vandi valio onyala khuteshiayo nani valolisi veranga avandu nomba avandi mlusungu khulanganga mbu night runner, wenyu simuli night runner taa, nothire mlitala lia night runner walachama mundu yerukhane mtalaa mwo nawe okona <laughs> kho ako nikenyala khulomalomakho khulondekhana nende <hesitation> vandu khumenya alala, khuve nende mundu wakhwalanganga wanjira, anjira muluswakhiri valanganga mbu mushenga, withokhulenga, amanye ifamily ino ngaifwananga khulano mwanze khumenya. Vumenya vulai. Liomwisho kabisa mwakhavantha khumenya. Omusiani, mama nende papa vonyorere ano vano vayeresie <hesitation> eshima yao ngawethanga avevusi voo, wova niwarula. Walalola avundu wavola mbu mama ndalekha ingo tawe, uno lano ni mama wo khula nganyanga othuhufwa mpaka vahuyavire.